<noise> Gny fomba mampiavaky gn ny Sinoa da gny fanaova Kung-Fu. Io gn tena fomba be tsy hadinondreo sinoa lafa miala am tany misy azy.